Iyaro kaluku e, engka to ripake massantang, engka tommi ripaakei e deq- engka to wettuna deqma iperrai santangna. Misalna, sokko eleq-keleq eloq iyanre, kaluku bawang mitu pura paruq, deqma mancaji santang. Tapi rekko loima- loqki pakei mancaji santang i, iyanatu yakkoreang ri laleng nasu manuq e, barongko e.